yi a mɛ un de ze nɛ sin mɛna to mɛ ma se un telefɔni ni ze nɛ ɓa tubara wa'a a na wa ɓaro zuma zuma ze to ni ze so mɛ we zuwe matete han etapu-ra so boni mu ma ɓwɛ mi hiya etapu Ɛn wa a vɛ fa etape trante kɔme sa donk honi ze so sin mɛna han yi mi un de